حقيقي الموضوع دا صعب جدا انك <hesitation> تعرف تفهمو او انك انت تستوعبو ساعات كتير الواحد بيبقي حاسس انو-مش ممكن تبقي دي هي حياتو الي هو عايش فيها-زي مثلا ما بتحلم حلم بيبقي واقعي زياده عن اللزوم لدرجه انك لما بتصحي من النوم -بتحس ان الحلم دا لا انت كنت عايش جواه يعني انت كنت حاسس بكل حاجه-دي-انت كنت جوا الحلم-فالموضوع اصعب من ان الواحد ممكن يتخيلو او يحسو او يصدقو